Este pues kiau mas antes kjuenk ru mas xikidat pues antes nip lai gaeng ni pik puede nkiji gaueng este ru liedat nduk nendat pudat biu ntjee pues nip ndu dimiut nep ljus ljau y njuande chiñi pus njuande kun nip lai gaueng pus damiut tapudan aveces liyet nenat kiau este kun liye nentse uye este kun puye ntjee ganjau tauibe lajusbe kumu kara raxi kua kit ke njeu este como vaporu ke es bijiy njeu ru ndujuy kiau lajusp kun kara stikiuang kua stikiuang ki raxi kiyet kimiañit ki ñkijilat ke njeu este tsjep xiyuy y ru ndu kiua nipik nkiji ru kiau nip lai kiau gua lapeje ast tsi kie kanjua bijiy lai ru ndujuy meje lanjes lamemp kun biu kapiay gamie kun nda ganau saljau biu kapiay gamie kun nda pedazo de danas. De ru meje nda lamemp lamiñ kun skjua kante nda kua nda taz lanjes ñkiue lamiñ mjau lamiñ tu ya lantsing y ya este ya kuent aa ru meje lamemp de ru gami meje ru lamemp de ru lamemp de ru meje ru xiyuy de ru kara stikiuang bakiy de ru lamemp tonces ya bijiy lae lamiñ ya lantsing ya lankuel nda taz mjau lajue ya kixpiats ya bijiy ya lanjau y este a pus pastillas nip pak kuent tamenan pero ndaja deru y aveses ndaja kiau kjuende si kun mas taguemp ru este ru gami kun nda pedazo de limon y kun de ru kapiay gami ru ndujuy xiau kiau kuent taui lapuye liye kun nentse y kunpuye ganjau pus no no este kiau tampan kun skamjit pian lakal nkie kante y nijiy ya este lakasp kamiup o veces kaeng tkualp. Y bu nua takualp skamjit mpian y ya bijiy ya este ya tjump biu ganjau o aveces este biu nes lajue nip mang ntjump este nda tñkiutalung talejep ndaja bi ki danuap ni ya kjuasp bi kiua kañjiy kañjiy kjuasp biu ñkiutalung ya biu lalejep ru nduk asi lajue o aveces ganjau nkjuande nip mang ntjump kun nibiu ñkiutalung porque es tedat ke biu ni mpian y bijiy lampan biu ganjau ni kuent kua nma lalejep biu ganjau nik lame de ru stikiuang de ru lanu kuent y kueje y nduk tajusban este bijiy lapudan kiaugun kun nip lai pik nda gaueng guakanunan.